אויב איז די שלאס פארהאנקערט, קען מען מיט אביסל אנספרעיען אז עס זאל זיך קענען בעסער דרייען, אויב איז עס צובראכן, דארף מעו עס ארויסנעמען מיט א סקרודרייווער - מיט א שרויפנציער און עס טוישן פאר א נייע.